די וועג וויאזוי עסן האט א עפעקט אויף אונזער געזונט איז אז די עסן וואס אונז נעמען אריין אין אונזער קערפער מאכט אונז וואקסן. אויב מ'עסט גוטע עסן מאכט אונז עס זיין שטארק און געזונט, אבער אויב מ'עסט נישט גוטע עסן און אסאך צוקער מאכט אונז עס נישט אזוי שטארק.